Kalandria ta chikoti ho o on. yee tada xakatati takati nra to yikón to ho neoña chi kida nridi pino pino xatacati a chikuku da chikuku da ini to dichí tanti takati, tan tavii deti ha chili ta hu u un. chikoti ti yee tá chinoti takati nra yitón to kua tán chikoti ion, ta kidati takati chi ho o on. to kui'í mini to ion kua takati, nama chikatia nama tó vendre to ti kui'í jan, jan koa takati, jan tavi deeti.